Ñy fomba hisitrihany ñy biby sasany mba hiarovany ñ'ainy<ptoa>: -Ñy fampiasany ñy fofo mantse e na foty, -Ñy fampiasany ñy hery na ñy hazo<ptoa>, -Ñy fampiasany ñy loko, -Ñy fampiasany i ñy fandrañita na ñy vinaptoa<...>.